Owalin kelka forsha asherika domiri, majon idan nefikon domir, joa goni ken sawikri, hikir sawikre? Nidi angoga dorak tawalakir sawikri, narkon asheriker sawikri, mohiminkeli narka sawikinana, inin ibatoni, amanog shokma shokma shokma, majon malle agil dafika ososa khalasili ingira.